mɛ yi va mawɛ wozoma be hoɲu ni waati yi un ya daa tuwi tere un ya minian a mu bɛ dimasi nan awɔ